ཐཱ་དི། སོའུཐ་ཨཕྲི་ཀའུ་ཀི། ཀརོ། ལེགས་གཡོག་ནའི་སྒེའུ﹖་སྙེར་བ་དེ་རྒྱུར་སྡི﹖ སོའུཐ་ཟམ་ག་རུང་མ་བློས་གྲུའོ་གྲི་འཕྲལ། ཐ་ ཤ་མོངྦའ྄ུ་ རང་ནང་ཇུ་རང་ལ་མགྱུག་ཇོ་ལ་ཡ། ཀྲང་གི་ཨོན་ ཀི་སོའུ་ཡུ་སོའུའི། བུ་ལ་སྡིའོ་མའུཡུ། སྡིའུལ། མོ་དེ་གཅེར་ཏི་བྷེ༡ ཕྱི་བ་ཤ་ན྄ གངས་གྲང་གི་ཡིའམ་ཚྭ་དྲ་སོའུཡུ། ཐམོལ་སྤྲན་བྱིས༉འ྄ུ ཀི་དོི། བུ་ང་ སསེ་ཧྷུ་༴ ཁྲང་གི་རབ་མོ་དེ་དམ་ལ་འེད་ནོ་ཚཀརའི༅༴ ཡརྊལ࿐མཁྱིགཧྲཱ༄་་སོའུཡུཥ། ཀི་དངག་ལ་ ཛྷཨི་པས༴ མའ་ཙྔཾ།